יא, ס'מאכט א גרויסע חילוק אין די קאכן אויב מ'נוצט זאלץ אנשטאטס פון <hesitation> זאלץ, ווייל ס'- ס'צולאזט זיך די זאלץ נישט אזוי שנעל און ס'נעמט לענגער זיך צו צולאזן, סאו ס'מאכט אז די טעם זאל נישט זיין אזוי זאלציג, ס'איז מער פאר געענדיגטע עסן און נישט פאר עסן וואס ס'קאכט זיך נאך.